Zaho ka zane, zaho na ampijobony zane, tao tamy fihinako m:araindraine, ty mamy vao ty sa masira le aleoko raho mihina mamy io satria ie mba moramora mikarakara aze dite le fa mandeha fa mete, zay zane ty tiako iny